Kuyo kole kuyote millo mughi bwɔkwc miwo kuye gu imesherimi bwɔkwɔ mikedekuleyimo kiya gyi miwo kuye gun imesherimi bwɔkwɔ mivalakuleyi mo obami eza idan gba mimate ji ibo mone edula yi bwɔkwɔ miwo kuye gu imesherimi awu ivifo ishimo mewumi uko ba eyeme mibwama bimwama iyi ukpo ba eyeme mibwama mubwama iya ukpo enyi mo apula iyi miwo kuye gu imeshimi ele gbala mi shemo tayi <noise> igyi sheshimo enzu ɔbwɔmonye mo kyamate bwɔkwɔ enzu omonye mi one tayi kibe ba miwo kuye gun imesheri kuye gun imesheri <noise> enemi ebami ezate kuyee gu imesherimile <noise> milo-oga gyoo. <noise> akuyibga <noise> miwo kiya gba okpami eyame na ofani kiya ofyami kuzele <noise> mue mu oga ilomo akuyi miloga <noise> ji gba enwu ikumimo mibwameyi miwalalootu. mitodu opyopyo mu kudu <noise> aku ki be oyigyi miwagyi mu kudu aku ki be oyigyi miwa gyi kudu degba ko <noise> enzu obim eyii lala kuye kwɔgu mi biemi eyi binga tayi gba iyile to kiya gyi kiyi bwa mizote mimayi ji ba mu kuye ngu onenle <noise> nuyi mimate <noise> akuyi gba ozu ewomi kiya gyaba miwaba mire sharu da gba mimate ukpo gbe eyeme mi bwama lemo iyi bwɔkwɔ mimoyi mu kuye su meshen awu iyi miwo kudu mu enwumi mingoma mu onugawu gba milote kiya gyi umemi beyi miwomole. Ele <noise> wo kibwɔkwɔ owo obani ezate miwo kuye gu mehen mi gba <noise> mi ngo shuru ningo yami kyoo gbemi vŋgwo iyi egsheshi laki bwɔkwɔle mi da zute nbada bela nbaene <noise> lakikiri na laki gyi akpo mi zoma <hesitation> misoyi ugbulolote <noise> akuyigba lami yi ada bala ene wokwɔ ozomi ogumi oguzw we shimo iram enyi <noise> ilumi kugwo amma ukpo ebwamimal aadami bale enemi ozomi de gba emi gyi kuwo bwo eji da gba one meka iyi zoma yi nemi bala adami bwa ozomi awu iyimiwoyi kuye gun imesheri awu omene miwoyifo degba enzu gyoo omonye mi binga kuwo kwile edume eyi ishe ada bala ene kuwo gu kda onzo. Oguza wizoma uyi gyo ngo zo umengo mo gba ngo luwefima yi bwɔkwɔ erayi kuyi inyalira kuwo kwɔle miyi miyama mu opuwakute laki zo amezu milolo kpo kiya gyi miwo kuye gu imeshen mi ngoma itamilungo ewyinayine miyi le kolo ngo kuwe gba kiya gyi mi raggi kuye kwɔgu mikpanga ewumo gba adami beleme mizoma te isheshi tayimo da gbe iyi le reyimi inogwoma gba iyite ukpo wu bwɔkwɔ uba oto ozomomi awu ba nime ukpo wu amamo de kbi liwo ka umeshe lalafia kiya gyi ewo kiye gu emesheri da aku ukpo me udeda mi ukpo eraba onzomi oguze wukpo gba kuye gu mime ukpo mafimi de gba iyi bwɔkwɔ miwiyi kuye gu imesheri awu. Me luyi afime gbami woyi fone kuye gu emesheri nga ki zote aku umesheri bene eyitu yibenga yetu iyi kiya kinnite mo loluwafima yetu iyi kiya kininite mo loluwafima tayibi ummenemi lakizotayi mome kizotayi kituhu amesheri kuwo gole mi bw'munenenga iyirekeyi katemofo agbegyezu yi ŋoma me. <noise>